Ya' ore su ya' sangapa nayun <hesitation> kite su wawontana, kite mo tangkul ondey apa to <hesitation> posumaen kite su apa, apa nde su wawontana ti. Kite musti one apa nde, onde kasabaran, kite musti onde <hesitation> pengertian, kita musti one <hesitation> katagasan, kuto pakura kite apa nde, mbuya apa to suwa'ne kita pi, kita pihoan ma wawontana ti makoto meken kite mutangkul so wawontana ti <hesitation> kite tera <hesitation> sumimbu, tera sumimbu kite musti sumaru apa to <hesitation> su apa, sumaseng kite